احب انه احتفل بعيد ميلادي انه اتفاجأ بيه انه مثلا ارجع اذا اني بره ارجع انه محضريلي الميز محضريلي الكيك محضريلي الهدايا والناس الاحبهم موجودين يعني اعتقد هي هاي احلى شي انه واحد يحتفل بعيدميلاده